<hesitation> ofone mfong kpe baka nyam ofone mbuo ofone mfong oo ofone ojor oo kpe ba njum wae mfone oyise njum nji enonge ekari wa eja wae mfone ekimenge wa nor mfone nyor afone njuma aji afarnor je nsirine egan ekpe na nsome, nsome afone mbue chang abinga mbui anyi afarnor se mbue ayi se mbue eye ken akari mbui anyi afarnor mbid se atin, eba fon ofu mbi nju eju abae kerig atu abaju mbui anyi afarnor natu ken obasi fene ayima abafi nju eju anyi afornor and eji njia afi ye akune aji afarnor nor nsoma akpor-famer se mbui eye atane a babib wae se mbid nduk mbui anyi afarnor afone mbid afone mbinga mbui anyi afarnor ayi mfona nsoma asiri nne anyor afarnor se mbui anyi afarnor a fone mbing and yine akpini mbinghi akam mbui anyi afarnor ye akamenghe se neyor ajua kin mbui anyi afanor asi ka njue anne oku na akpokun akpoba abasiri nsome nsoma aba chin aja Ka nju anne oku ka nijmi mba eni ka ekom abib man nyor ngor anor nyor ye ajie se ebu wae oyin mbue mbui eya nyi afarnor nyi ajue wae tik omenghe nyia wae okare mbui anyi afarnor mbingha nsome akam anoga akpo ji ka mba nyi afarnor amenghe se bui nyi mfa mbui eye aba bik mbui anyi afarnor ka mbing ananum wabi ofon nyor fene ababini nsome kochi anne mba abibye abar meghe se ke eturi mbui nyi mfana na mbui nyi nsome so ofone mbui ke ebumoo oyor fon ndum nyi okage mbui anyi afarnor obingha mbui anyi afano ka mbing ofone njor, ojor fene ede eti eti mbobingha ojor njor eya ka mbing and onok obing njor eya ka mbing nanor mgbe njor eya aku akiyuk eyum eja tayinor oyin nji okabinghe ka mbing njor anyi afarnor anok ayinuwa wae omenghe nyor njor nyi afarnor akiba kabji achibe akuna biji ebe achaka na wae ere nji ayura ka bi jio ayura kabiji ere nji ayima nanoo ayima na wae kaniji kajena njor eya eyanor ebu akajoer eya njud njor anui afarnor kpe mbhue anyi nor akajoer eya amomengha abar kabi ji kpe ka acjore obasi, Jesus atub ehgan eh ojor wae ndi ori obe And oje obuk mbi ore obea ye Jesus acid <hesitation> obasi na akpor no joer ober obe, aniri se ojor obe mbi mfana nor obe and ojio obui obe mbi afarno ye achod se aya abor kobing kobing and ye abinga abor fene kobing kobing and abinga anor na nyung owa ojio obui obe oyae, abachot se mbing nyitad nyi akajoer njom mbui eye ekpini njom mbui anyi afanor amomnghe onyere ye and amomenghe oji ka mba eye nari se ofon njom mbui ka nju eya ofone njor ka nju ofone mfong ka njuo kpe andum okia ka nju onogor oki oye ka nju okinoghe mbi afarnor okiba kabiji ochibe okira biji ebea ochoma kabiji anor wae afor nor okikun abor amar ochibi obiga obig onyam mbi afarnor kpe mbue wae obiga mbui anyi afarnor kpe njorn agbagan ochage ache na wae ojor obigi njor anyi afor nesik ajikpa kajena obingi njoe anyi afaernor ka mbing kpe oji fan kpe oji nteka akara kpe kpe oji kpe ekpa waka kpage eji nji wae oyina se oji afornor ojor na akui ojor mbibor ojor mbi afarnor ojor mbi afarnor afon obing and afone areh agor abingha ojor mbi afarnor kor obing kpe wae kabiji eba kpe mmon na wae ojie Ye omenghe se mfa na mmone owa ye mmonor aye afanor oka okaga mmon owa mbing kpe ye kabiji ebar nyor ere nse na nyen okpi mbin nyi ndipe-nju eya aringha ka mbinga anyi afanor so eyim mbim nga chen chen mbi efone kpe motor nyi wae oname okiyim mbid orena se okpi ngun mbi ofone ore okare mbing kam wae oseng mbing anyi afarnor ko okpi ngun oba, okpi ngun eya nyi wae osenge nyi wae oname na ayip eya so ejim kpe njin nji erepin nji wae omenghe se njum nji ere ekpin efona mbing kpe onyor ke etim ofonar mbing onyam mbingha ke etim ofonar mbing ana norfina kpe ka nwed nyi eeh ekpagah ndip eyuk ekpe na nsore Adam na eve ke ere nju obasi af afonor abor abiba abor Asam afon obi mbinghe mana areh afornor. Ka ka mkpak ka mkpak oyam etieti Adam akare mba obing and eje nji nanong fene ebingha onyama abi afarnor kor obing kor obing or nyam kpe nyin nyi okine onar ki ka nju nyam akpe mbing obar na nyor ka nju nyor anyi akpana afon mbing ofone fene onyor ka mkpa ka mkpa nyor kpe nyin akpi eye mbing nyi eyor bing and obinga mbinga anyi afarnor ka nyor na nyor nyi afarnor se kpe kor ochi mbi chong ochi ebu wae okamenghe se on em obue, ofongo or mmh enh oyam abi ngana kor ka nju mbi okier oyama abi afarnor kpek ekpim be kpe nkok nkpok akpi mbing ne erese de emenghe eji ochi wud se kpe baghe njum nji okiyim nji ere ekpin ka mba omagam, onyame okpe mbing ana nji wud eji, na nji mme menghe ntima afarnor